بحب الإنسان يكون عنا تواضع هيكي ، وما يكونش شايف روحه عالخلق وهو ماشي ولا تشوف شايف نفسها هالعالم ، ونحب الشخص الصادق اللي ما يكدبش ويقول كلمة الحق ديما يحب الشخص المصر يكون عنده إصرار يكون عنده شي في دماغه خلاص.